<hesitation> kongoi mising, <hesitation> petut notok ne kikorom mising ng'anda kiilsulda komie ako ki kiaak ku ole kyapwotitai akokya kyapaipachi kot mising ko petut nekii ne kyakenyi kasi, kyakenyi paishet <hesitation> eng' <noise> in eng' chii nikikasom, ko kona ko kona kas ko kona paishet nenotok pa stimet sa sipaachi, ko ki kima kima tinye siling, kimatinye <hesitation> rapisho rapishek ako kyameche kyameche rapishek, ako petut notok kyapaipachi mising amu ki yengki katakenyi, <hesitation> kopirwa simet chichotok akolecho <hesitation> kachamun nyiyai kasit notok ako kyapaipachi mising ako kyachakte ipakeer paishonotok ako kyaai akanyoru chepkondok chekyamache aka akanya nyaai paishet notok kyamache aae eng' chepkondo notok, ako kyapaipaitu mising, kongoi mising.